Ny anjara asan'ny zava-kanto izan̈y fivoaran-tena manokana, matetiky bôka olo araiky koa fa an̈ano raha manô raha àby ren̈y. Matetiky zen̈y amin̈'ny raha hitan̈y mihira izy de avô kàra fa nan̈ano raha àby iren̈y mahia hoe ino anatsaratsarako raha ty mba ampivoatra kokoa fiain̈an̈a naka.